ഇഥേ ഗനക യന്ത്ര ഓ രേഥി മായിഥിന സന്ഗ്രാനമ് ആന്പുനനു പന്പുനന് ദാല അവു। സോന്നേ ല ബുക വുന്ജില രുപദു മായിഥിന। മധ സന്ഗ്രാന മാന്പുനനു ഇഥേ ദ ചോമ്പുതേര്। മേമോരി ഛിപ്, ദ്രിവേ, ഓക് സ്സ്ദ്, ഹ്സ്ദ്, ഇതു മധ। മായിഥിന മധ ദത മധ സന്ഗ്രാന। മാന്പുനനു ഹ്സ്ദ് ഛുരു ഓല്ദ് സ്യ്സ്തേമു അവു സ്പീദി। പുജി അന്ദ സ്സ്ദ് ഇഥേ നേവ് ബത്രുദന അവു ബന്കര। സ്പീദി പുന്ദു ഛുരു അവൈനു ഥുക തേമ്പോരര്യ്। സ്തോരഗേ പന്ദിഥു രമു ന പന്പുനനു ജിപുന്ദു। ഗനക യന്ത്ര അഥു അവു തേമ്പോരര്യ് അഥു ജിപുന്ദു। പേര്മനേന്ത് അഥു ഭുക ഏന്കല തിപുന മായിഥിന। ഏന്കല ഏക്സ്തേര്നല് സ്തോരഗേ പന്ദിഥു മേമോരി ചര്ദു। ഇതു മാന്ഥ പേന്ദ്രിവേ ഇതു മാന്ഥ സ്തോരഗേ। മാന്പുനനു ഇനു ബോദു നാഗ ഏന്കല ചോമ്പുതേര്। ചോന്നേച്തു മാന്പുനനു യുജു മാന്പുനനു അന്ഛാനേ। ച്ലോഉദ് സ്തോരഗേ ന വര്പുനു ഛ്ലോഉദ് സ്തോരഗേ। മാന്പുനനു അവു ഇന്തേര്നേതേതേ വേബ്സിതേ ഇതു ബൂഥു। അല്ലു സ്തോരഗേ മാന്പുനനു ഐന ച്ലോഉദ് സ്തോരഗേ। ന വന്പുനനു അന്ഛ ബേത ബേത ഇതിതേ ഏന്കല। തിപുന മായിഥിന ഏന്കല സ്തോരഗേ മാന്പുനനു। ഉന്ദുനു ഏന്കല ഗേഅര്ബോഅര്ദ് അപഗ ഏന്കല യുജു। മാന്പുനനു അല്ലു അന്ഛാനേ മാന്പുന സ്തോരഗേ।